א רולער איז דא צו מעסטן קלענערע זאכן. ס'געווענטליך נישט אזוי גרויס און מ'קען מעסטן קלענערע זאכן מיט עס. <hesitation> מ'קען עס נוצן אין סקול צו מעסטן פאפירן, <noise> צו מעסטן- אסאך מאל קען מען מעסטן מיט עס מאטריאלן ווי סחורה און די מינע זאכן. ס'געווענטליך אביסל קלענער און ס'געמאכט מ'זאל קענען מעסטן <hesitation> מער- ס'אויך הארט סאו מ'קען מעסטן זאכן און ס'צוקנייטשט זיך נישט.